﻿Kua tajɨ reta jaenungavi, jaeretako mopeti mbaepuere tuisague guinoï, porque jaeretako oparavɨkɨ <hesitation> oyembo organisa reve, jare jukurai jaeretavi oime juvisa, juvisa <hesitation> jaereta omboete opaete jaeramoko jaereta mopeti rami mbaraiki oyapo, jare aramoete mbaraviki oyapovi, oyoo i, oyembo prepara jora jare jukurai rupi jaereta guiroike tembiu ápope tembiu äpope, oimetrayae oimeta kambio, temperatura, oimeta iroiyae, ani ama jaivitayae jukurai